amánì màa ɔ fínɛ̀ búnà, ù nyo ulululu káè ká kini lɔ plém ɛɖí nyòo ówò nɔ̃ku, bubutu àmánì kón ɛɖí nyòo ówò nɔ̀ku, ani bubutu àmáni ɛnɛ́ maa à náa seyi ú nà wulu, kàyi u na wulu kása tu so ɔ̀wì èle dòo ɖo ú ná klò míá, à náa so iyi úná dò ìgbè le úni igbɔ úni dò ìgbè màawu úni à náa tu fòɖo, à ná ɖo à nàfó, kàyi a náfía fo kele búá no nyo nélè ó ba kpali ni álɔ̀kpowi, náàwu ni néènu màa gblɔ gblɔ úá à nà fó ú nà tá nélè míá kása à nà tú li li áyiti, kà tu li áyiti à nà záfa ya ún ne gegle sú màa, ówó té ni jàkalì nì timáti màawu búá ni ŋèà. Bɔ̀sìkplà úni ówó bokpo nyoà blù àkàtiabi bɔ̀sìkplà, ali bɔ̀sìkplà, ali bɔ̀sìkplà <hesitation> màawu sà lɔ màa ówó zé kèà akpa wúsiwúsi à ni kpo kása. Ú náa zo gúnù bɔ̀sìkplà kása ú ná yilè eŋe amáni bo lɔ. Úni ɛnɛ́lɔ síá à ámi ɛnɛ́ɛ̀, bégù bá zà finɛà màa bú nàa kpali ni ìbò ni sáká nì ábua màawu úni ɛɖí nyo, kínió bèéne ɛnɛ́ àámi ówó tè zi kè ówó tè zikè bubutu àmánì. Ani àmánì lɔ nɛ́ maa bubutu àmáni màa ówó be yize màawu maa, mòole bùnyo ówò nɔ̀ lɔ̀ ɖìinè kàyi bì à bú dó nàáa yize kini maa, akábi nì jàkpɔ̀bɔ sálá sálá le búá ùú nyi flòo. kini ɛɖì búni beni yize ígbɔ búni yiz <hesitation> bu tu so áyiti nì akpalɔ búá keɖe maa úni búnà sé akplazi à tu li nyo nélèe úni bàá yi lùlù nì akábi búa plém tu so nélèe kása. Búkinibún búá nélè, ú sú kàyi bìà ówó màa pam bú ŋè kàyi bìà bùú sú óɖò flòo lèe wa màa; bú na za nɔnibu yize óɖò àmáni kɔ bu kpo óɖò bɔsìkplà áwa. Ówo bàni kɔ búká elí ̇úni sú maa íbò àni ni sáká nì bubutu àmánì búá màawu búa plém maa, <hesitation> ù nyo ni à uku màa be ni uku ŋèà, ani búá màawu báa mì kpo bɔ̀sìkplà nyo báa, mì kpo bɔ̀sìkplà nyo kiniì.